Pigem opnuq laulma. Mul laulminõ tulõ esiqhindäst joba häste vällä. Ma jo laula ka joba. Aga peris naadaq nullist instrumenti opma, ma arva, olõs peris keerulinõ.